بصراحة بالنسبالي هيبقى المحيط صعب جدا، لأن أنا بخاف من البحر شوية بخاف من المحيط وكمان لأن مبعرفش أعوم فا مش هيبقى مصدر متعة بالنسبالي على عكس إكتشاف الفضاء أقدر أشوف الجاذبية وأقدر أشوف الأقمار وأقدر أشوف القمر ممكن يكون شكله عامل ازاي من فوق لا الموضوع هيبقى بالنسبالي ممتع أكتر بكتير.